Na gafa wara na kəmu karau ka ki gafami mamau a tana gafa wara nda iyawakshi, I- i tunu na zəga gafa mi ndu iyawuyu təra wara ndu iya wayu na zəga bai iyaye ganai alashi zəga karatu bai. Nda'yawayu aman tawan aman tawan na zəgaba bai amman lokaci wara nda dlam zha kə bayafira i- ina gərayu ga nai sai nan na mpi ai ii ma nda yawayu i ninety six nda jayayuya nda iyawuci fatawan nin ii ma ii ninteen sixty one amman mamuga na godotu gawa da shike da kugu i yu ke na deu na iyawu mamau bee wakatu na iyu wakatu na aslashi bai don bee dawu mayim tawanke gafa wara nda iyawa ci nm guvudu na tarnu du tiye na bar di ci nda iyuwu ci gafa kasatuku bee dawu ke nan aman tawanke inde vaike nan mayim tawan ke aman ɗi gəri vaike nin ka lawan gu amasa sau a masa sau ndan da caipe magutukshi da ni da jəp tatəka kunokshi ii ɗa tana gafo mi nda yawakshi ndau jəgab har a jəblau i internet kashi a jəblan magutukshi i kau nin a wane jəbləkshi kuno a nda iyawu wane kafa kasau a ai su wanen a tana ɗi gəri alashi ye a jəmblekshi ndəma toh sun akashi a kəmu karak gu tlaparr i təkakshi kuma a nina kubta aəa a ni na kubta aəa i gadavakshi zəda bee ka dən gu. Bee dwu i ma a nina kupta aɗa gaɗa maman da ri dama duma da jajpayakshi a jajpayakshi dan dayi da jəp pərdai akshi a pədai ii gadankshi ma a ka dlam na aman kasau ka dlamna aman kasau tiye a jəmblau a kuno a gadaukshi gadu kasen iyu ye na kəmu karak bee wakatu ke nan gaɗa kasən ne dək mayim mii na iyawaci zəgana aman ɗi gəri, ti ye a dlaman kuma gawa mamau ba kanai. kawai ba tiye zəgana gafa ɗi yəri ka jayi mayim ma ci ndu iyawuci gafa tawan nin a nda iyawayu lakwtu kasau. Amman ja waci nda iyuwa jan nda jayi ci nda iyawu ci fatawan nin a da ramma da iyawu ja lakwtu mutu ƙo kəmə dai sai da bukina kaikai bee wara təra mi nda iyawu ja. Amma na godetu ii kakasəku gusku ka su tuku